الحروب المقامه في بلاد المسلمين دي تقريبا <noise> اكبر مشاكل العالم لأنها موقعه الاقتصاد و موقعه السياسيه و بالتالي و بالتالي مأثره علي كل دول العالم من حيث سياسه و الاقتصاد و الحياه الاجتماعيه فيها رعب و خوف و فتقريبا لو وقف الحروب دي هيبقي في طمأنينه اكتر و الدنيا هتقام من جديد.